Injé sisuk saan umusmé ijoow soni sisuk futook niyanuur so soomé :Mali nijojoow jo, nijoow Guinée Bissau, nijoow Guinée Conakry, nijoow Mauritanie, nijoow Gambie, nijoow Burkina Fasso.